<laughs> Mi wujjiino cofal ñende wootere. Ko saabii dee mi yiɗaa wujjude fay nde wootere e aduna an, mi noddii joomun du mi haalaani ɗun. Tawi mi wujjaayino fey ɓurnoo. <hesitation> Sabi a waɗii ko boni, a noddii joomun a haalnii ɗun. Ana naawi kaa. Tawee a waɗaayino ɓurnoo.